Nguxe la ba ya nthia nguxe te guxe jni sen paloma la yaa la tsje se ncha' na tsje se la thi se nth'i tsje se la yu a nia tsje se la nguri chrin xi yu sen thi thi guthon la nixin nchi ya nchi yu sen chri xi yu tsje sen o xr thigu nda la kala nixin nchi yu sen <noise> e the thigu nch'a rune thigu nch'a la ya thi ya thi thigu nda xreen la ya thi sasinge rusen thi gunch'a la ya thi ya thi guthiye <noise> yaa la tajua ba thi thi nda nangitho thi jna ni jna gu gu gu gutsethua <noise> yaa nixi nche yu sen xri sen thi nguxe la tsegua la pero thi xri in thi <hesitation> injngu la ya thi yu yu nii guxe ya ruxin <noise> nixin je 'ia ngu a gua xela pero baya'a nth'ia guxe gu guxe thi nchuxe 'ian ni kje thigu ni pero yaa la <hesitation> thi thigu nguxi singio yaa ya nixin nchi la yu yu ya xri gua la guya la ngurits'e gua ngurits'e nguxe yaa thi gusaxen gusaxen nyon <noise> yaa la ntha thigun la cenzoncle yaa thi ngusaxen ch'on. <noise>